Aan, ríga̱ mbaꞌa inii aceite, pero aceite rí najmuꞌ ikhúúnꞌ rá, ikhaa rúꞌkhue̱n ñajuun, e̱ste̱e̱, aceite de soya, y aceite de girasol, n <hesitation> uu rí ikhaa rúꞌkho̱ rí máján i̱yo̱o̱ khúúnꞌ. E̱ste̱e̱, <hesitation> najmuꞌ ne̱ ikhaa ne̱ na̱tsi̱kho̱o̱ rí nakho, na̱tsi̱kho̱o̱ xndú, ajánꞌ. O ndaꞌyóo mi̱khaa mbá yaꞌduun xúꞌwí mangaa mbo̱ꞌ, a̱ꞌkho̱ najmuꞌ ne̱ ikhaa.